Ini susah juga saya mau cakap ini pasal teknologi yang buli meningkatkan kualiti hidup ini sebab tidak juga kita buli bagantung sangat terhadap teknologi ini susah juga kan mesti yang mau orang bilang yang mau pakai tu manual-manual macam dulu-dulu punyah jadi seiringlah dia.

Um Belajar daripada Ibu-bapa dan ahli keluarga di rumah serta bertutur di dalam lingkungan masyarakat.

Cerita terkenal oh apa tanggungjawab pegawai yang di pilih tanggungjawab mereka mesti menjalankan tugas mereka dengan baik dan Um menjaga amanah yang telah diberi dan memberi peramatan terbaik kepada orang di dalam komuniti mereka lah.

Pentingnya mencuci tangan ini ini untuk keselamatan untuk kesihatan dan menjaga sebarang penyakit yang menjangkit melalui kekotoran itu sebabnya pentingnya mencuci tangan sentiasa.

Keadaan penduduk yang Um semakin obese dan Um jangkitan penyakit atau pun Um <noise> penyakit-penyakit yang semakin, nisbah penyakit yang semakin besarlah di dalam diri penduduk.

Saya lebih suka berada di luar rumah kalau hari biasa maksudnya untuk mencari rezeki lah buat apa kita mau duduk di rumah cari rezeki kan tapi untuk hari libur hari rehat Um kita berada di rumah lah.

Um Buku cerita kanak-kanak tempatan biasanya cerita lagenda lah yang digemari ramai oleh kanak-kanak.

Kalau dalam komuniti saya tu Um saya suka tu Um dengar cerita yang itu Um nenek-nenek moyang kami dulu itu kasi lawan melawan itu penjajah kasi aman ini negeri Um supaya boleh merdeka.

Menjaga kesihatan makanan, menjaga kesihatan badan, menjaga kesihatan makanan dengan kesihatan badan dengan memba-[Um] dengan melakukan aktiviti-aktiviti riadah serta mengurangkan beban fikiran dan berfikir pasal perkara yang positip.

Buat masa ini memang saya mempunyai hobi baru lah hobi baru hobi hobi ni bila sia di penghujung sia usia hampir-hampir mau pencen hobi saya Um membaca itu lah Um membaca dan ataupun mengemas kini bacaan Al-Quran saya sebab ini lah persediaan persediaan kita untuk di hari akhirat begitu juga dengan ilmu ilmu ibadah yang lain <noise> jadi itulah saya Um punya hobi baru ataupun hobi bukanlah hobi tapi tu lah mimang kita punya targetlah target supaya kita bersedia untuk menghadapi hari hari kematian kita nanti.

Um Ini kita pergi ke hospital <noise> Um pergi ke ruangan bertanya Um mengikut arahan seterusnya.

"Bolehlah, ada bantuan seperti BR1M, Um apa ni STR kemudian bantuan Um untuk ""B Forty"", kalau di negeri Sabah ni ada bantuan buat rumah SMJ Um suatu yang terbaik dan perlu diteruskan."

Pada dasarnya kerajaan memang menyediakan Um program kebajikan kepada rakyatnya lah melalulai agensi jabatan kebajikan dan lain-lain agensi yang memberi bantuan.

Ini saya tiada masalah lah ini Um tentang ini Um siapa-siapa saja yang pasal saya tida berapa minat ini ini barang jadi saya mendangar mau lah Um tapi sa macam sama saja itu saya kalau ikut saya tu jadi semuanya suka semuanya minat lah.

Percutian atau perjalanan ideal kamu ke ko-saya rasa ke Kota Kinabalu lah atau pun ke kundasang Um, kundasang ni tempat-tempat dia sejuk dan cantiklah.

Saya mahu menjadi seorang pendidik dan akhirnya apabila dewasa dia impian itu tercapai.

"Teknologi yang paling kita risaukan ni, Um siapa selebriti? selebriti atau pelakon kegemaran P. Ramlee lah, memang itulah ""favourite"" P. Ramlee."

Batu seremban dan tiga kayu.

Percu-percutian yang saya suka ialah Um saya tidak juga mau keluar negara tapi setakat dalam Malaysia ja tapi Um dia ada buleh mendatangkan manfaat contohnya kalau kita ke Brunei ka kita akan Um buleh melihat apa peluang-peluang perniagaan yang ada di sana untuk kita bawa di tempat kita.

Siapa pemuzik, penyanyi penulis lagu P Ramlee lah memang P Ramlee saya paling suka P Ramlee.

Aduh saya harap teknologi ni saya boleh gunakan untuk business lah untuk perniagaan sebab yalah perniagaan bila menggunakan teknologi dia boleh jadi cepat dan lebih menguntungkan.

Nah kalau ini nampak ini Um pasal saya pun tinggal di kampung buka mata saja banyak lah itu tumbuh-tumbuhan Um maknanya itu tumbuh-tumbuhan pokok-pokok yang ada di keliling rumah itu itu lah Um yang selalu saya nampak lah nda dapat sabut Um satu persatu tu pasal banyak bah itu tumbuh- tumbuhan tau lah tinggal di kampung kan.

<noise> Sejarah sebab saya Um akan mengetahui perkara-perkara yang sebelum ini Um berlaku se-sebelum saya ada dan Um perkara pada zaman yang l-lampau, yang membawa kepada perkembangan situasi yang terbaru.

Um Menjaga kesihatan badan ini memang satu perkara yang amat penting lah kerana kesihatan ini perkara utama yang dijaga lah melalui menjaga pemakananan, kebersihan diri dan Um boleh kata kan kita digalakkan selalu berjumpa dengan Doktor untuk buat pemeriksaan yang baik juga penyakit yang mungkin yang kita tidak sedari jadi boleh diperiksa oleh Doktor lah.

Um Buat masa ini Um jarang juga saya pigi ke pawagam-pawagam dia habis pun pawagam pun makin berkurangan sudah macam sini di Papar saja yang ada Um mimang sekali sekala buli lah kita pigi melawat melihat di pawagam itu untuk melihat Um cerita-cerita yang sesuai lah Um contoh cerita-cerita yang sesuai ni berminat untuk meningu cerita cerita yang berlawan lawan lah tingu Um belawan lawan tu.

Ya dalam pembelajaran saya selalu sangat menggunakan teknologi seb untuk mencari maklumat saya menggunakan Google, Chat GPT dan sebagainya lah laman web yang Um melibatkan kajian.

Ok nasihat kepada rakan yang mungkin Um kadang-kadang gugup jadi dinasihatkan jangan lah bersik Um bersikap rasa atau gugup untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak diterima oleh akal jadi jangan lah panik kalau menerima sesuatu yang tidak diterima.

Cerita macam mana AI boleh digunakan, AI digunakan Um dengan banyak cara terutamanya dalam Um pengecaman, kemudian Um membantu dari segi membuat kerja-kerja harian, kerja-kerja Um kerja-kerja untuk-untuk belajar seperti GPT Um kemudian tulah.

Um Tidak dinafikan itu juga ada itu Um siapa pun kerajaan memang ada lah tu Um sokongan Um sistem sosial tu tapi ya lah Um tidak tidak belum banyak lagi lah mau di kasi mantap lagi lah oleh mana-mana kerajaan yang besok Um memerintah lah.

Menjaga pemakanan dan berjogging.

Ya ada Um datuk saya selalu bercerita tentang sejarah keluarga.

Apa yang saya katakan dalam tajuk yang sama tadi mimang sa Um lebih suka lah Um mengikuti sukan yang berpasukan ini berbanding dangan sukan individu ni sabab kalau berpasukan ini dia melibatkan tadi suasana laitu. Kita sentiasa Um dapat- apa ni? menyelesaikan masalah berpasukan. Kalau kita individu ni kita sendiri seja. Um Itu dia punya biza. Um Contohnya, bola sipak. Macam mana kita mangatur, Um manyarang lawan, dan bartahan jadi kesepakatan tu di sana. Um Kita dapat Um kongsi dalam- dalam sukan tu.

Apa jenis tumbuhan yang selalu kamu nampak? Rumput lah rumput buah-buahan sekarang ni musim buah-buahan durian lampun lalit dan tumbuhan lah.

Kalau macam saya di kampung saya menggunakan servis Digi Digi Um ya Digi lebih baik lah ada juga beberapa telco perkhidmatan yang kurang bagus contohnya Celcom bukan bagus dari segi pekej mungkin line tu tia sampai.

Um Tidak ada juga lah kegembiraan yang besar lah. Um Tapi itu kalau ada Um maknanya itu menjadikan Um pengalaman yang istimewa lah barangkali untuk Um saya dengan keluarga saya lah tapi sekarang, setakat sekarang ni biasa-biasa saja lah bah.

Berada di luar rumah Um untuk Um ke-ke-kegiatan ter-tertentu tentu seperti siram pokok bunga berada di dalam rumah pula melakukan aktiviti di dalam rumah adalah perkara yang sangat-sangat Um banyak ja-jadi kebanyakan aktiviti di dalam rumah itu lebih banyak jadi kita berada di kawasan rumah di dalam rumah paling banyak.

Um Saya ada menanam nenas dan sudah dapat memenuhinya. Saya ada menanam lebih kurang seribu pokok nenas dan saya dapat tuai hasilnya lah dan menjualnya.

Um Tahap anak-anak kecil ini kalau ia diberi ujian di sekolah kemungkinan Um belum lagi tahap yang meyakinkan lah sebab apa mereka kanak-kanak ini pikirannya bukan macam orang dewasa, tu durang tau apa yang mungkin baik ataupun buruk tapi anak-anak kecil ini biar mereka sekadar ingin tahu dan ingin bermain sahaja. Jadi ujian-ujian yang ditetapkan di sekolah itu saya rasa ada baik dan mungkin ada juga tidak baiklah.

<noise> Cerita tentang <noise> pembukaan-pembukaan daerah kah, contohnya Syahbandar, Syahbandar Lakang

Um Saya ini baru juga pencen sebagai pendidik jadi mimang itulah kerja saya yang saya minat dulu jadi cigu tu Um mimang saya minat jadi cigu kerna[Um] bila kita jadi cigu kita berbakti dengan anak-anak masyarakat kita bagi dia ilmu dan dia akan ilmu tu dia akan bawa jadi seorang yang berguna dan jadi Um ibadah untuk kita itu sebab saya paling minat jadi cigu itu.

Cuaca hari ni anu bah Um baik, tidak panas, tidak ujan.

Kalau mencari peguam ini kalau di negara Um saya ini senang saja sekarang ini Um kalau dulu susahlah sekarang ini peguam bukan saja di kota-kota Um ataupun di-di negeri-negeri tetapi di daerah-daerah pun ada itu peguam-peguam persendirian buka pejabat durang jadi kita datang saja, senang sudah.

Sangat memuaskan. Um Untuk masarakat yang tidak bagi- yang- tidak banyak sistem-sistem tertentu.

Sama juga tajuk ini tadi hampir sama dengan tadi ni kebanyakkan kanak-kanak di komuniti saya suka bermain dengan Um mainan-mainan Um ini gasing, Um layang-layang semua ni <noise>

Um perubahan cuaca di negara, di negara saya dalam tempoh sepuluh tahun ini memang ada perubahan, perubahannya terutama sekali Um cuaca yang panas melampau.

Di mana saja sistem untuk memproses maklumat.

Um Kadang-kadang ini ada sangkut paut juga itu sama durang punya tampat kerja Um barangkali Um durang tingu di tampat itu Um durang perlu pindah Um untuk barangkali di situ ada peningkatan dalam kehidupanlah untuk mencari rejeki.

Program kebajikan yang ada ada baik tapi belum lagi kukuh sangatlah dia perlu diperbaiki dan ditambah baik dari masa ke semasa untuk Um membantu membantulah orang ramai.

Permainan papan yang saya mainkan congkak, catur Um kalau permainan video saya banyak main game bola vid Um game GTA San Andreas permainan kad Um ya daun terup saya main laplap kalau dalam bahasa englishnya saya kurang pasti Um bigtwo bigtwo mungkin bigtwo ataupun capca susun.

Setakat ini tidak ada aktiviti projek kreatif yang pernah diusahakan.

Um Biasanya urang Um sambutan hari jadi tulah tapi kalau saya, saya tidak juga mau ingat-ingat itu Um tentang saya punya tu hari jadi. Kadang-kadang Um lupa tapi anak lah selalu tiba-tiba bali itu kek kasi hadiah lagi itu Um itu sajalah

Kalau di negara sini Malaysia negara kita Malaysia Um tokoh yang sejarah atau pun yang legenda terkanal yang membawa banyak pemodenan di Malaysia ialah Um Doktor Mahathir Mohamad lah pada peringkat awalnya dulu memang dia Um hebat Um banyak kemajuan yang telah dicapai.

Um Artis atau tukang tempatan yang kalau artis saya lebih suka pada Abu Bakar Ella lah Abu Bakar Ella.

Cabaran pertama oleh usahawan memulakan perniagaan ialah pertama sekali pelanggan Um dan persekitaranlah.

Telampau banyak yang boleh di akses tanpa tapisan Um itu tidak begitu bagus pada remaja-remaja yang baru tidak dapat membezakan mana mana baik dan baik mana buruk baik sesuatu perkara.

Tidak begitu Um banyak pawagam yang boleh dikunjungi.

Masa kecil kamu mau jadi apa dulu masa kecil mau jadi Polis dulu masa kecil mau jadi Polis.

Nah kalau ini kalau buli Um semualah jenis perniagaan Um perlu ada Um supaya senang bah tu orang-orang kampung pigi cari pigi beli Um dan Um sedikit sebanyak Um komuniti pun bertambah maju ekonomi pun bertambah bagus.

Permainan kanak-kanak di komuniti saya ialah Um bermain main biasa sahaja Um seperti Um berlari-lari Um dan juga permainan yang disediakan di skolah.

Um Wani Um dalam zaman sekarang Um ibu mengandung akan Um lebih kepada ibu dan anak tapi pada zaman sebelum ini lebih kepada Um bidan-bidan kampung.

Um Bejalan jauh ni bak kata orang, jauh perjalanan, luas pemandangan. Banyak Um pengalaman lah yang kita dapat dalam perjalanan itu dan ini adalah sesuatu yang membuatkan kita lebih matang. Itu yang bagus untuk kita yang bejalan jauh ni.

Cuaca hari ni sedikit panas lah, baik lah tanga-langit biru, awan pun tida, awan pun jarang-jarang, ya baiklah, cuaca hari ni dalam keadaan yang baik tapi mungkin pada minggu ni selalu hujan setiap petang jadi mungkin petang ni hujan.

Kalau Um sekolah di tempat saya itu banding dulu jaman- jaman-jaman saya tu Um saya bulih latak- bulih katakan sambilan puluh poin sambilan Um peratus lah bagus Um banding dulu lah. Um Tapi kalau Um tida bagus, dikasi bagus lagi lah. Tapi Um mimang bagus lah sudah di tampat saya banding dulu.

Herba-herba Um rumput-rumput dan bahan-bahan herba yang ada disekeliling[Um] contohnya seperti Um daun salam ,daun mengkudu dan Um beberap-beberapa jenis lagi.

Um teknologi yang kamu fikirkan meningkatkan kualiti hidup kamu Um Ke-ke apa ni teknologi AI yang berkaitan dengan pertanian dan perniagaan dan pengurusan hidup Um itu.

Um Sudah tentunya seorang guru akan mendidik anak-anak muridnya untuk berjaya lah [Um]ke peringkat rendah Um sehingga ke peringkat tinggi.

Ya, sudah tentulah saya merupakan Um orphan, ibu aya- dan ayah saya sudah tiada jadi kami pun hidup bergantung dengan duit pencen sahajalah. Jadi sudah tentulah tidak cukup.

Saya ni Um suka Um warna hitam, Um putih, Um biru, Um kuninglah tapi yang memang saya peratus banyak suka itu warna hitam lah Um sebab saya selalu-selalu pakai itu Um baju atau seluar warna hitam.

<noise> Peristiwa bersejarah <laughs> yang saya pelajari di sekolah yang saya tidak dapat lupakan hingga hari ini ialah Um bila saya tinggal di asrama yayasan Sabah, Beaufort dulu. Masa tu kami lambat datang di sekolah, saya ketua asrama dan saya juga ketua kelas bila sampai di sekolah, pengetua terus masuk, dia panggil satu-satu di dapan di rutan. Jadi saya tidak banyak menjawab jadi saya angkat tangan saja, saya cakap mimang minta maap lah, minta maap. Jadi yang lain kana rutan, saya tidak kana rutan sebab saya minta maap, durang diam saja. Tulah jadi kenangan sehingga hari ini.

Membeli keperluan yang sesuai yang betul-betul diperlukan dan mengabaikan tidak perlu Um cuma mendapatkan sesuatu yang Um dengan cara berjimat. <noise>

Ya saya boleh bermain gitar dengan baik.

Pertamanya kita akan bertanya pada orang yang lebih dewasa seperti ibu dan bapa kemudian kita pigi hospital jumpa dengan doktor atau pun tanya pada Um pengamal-pengamal perubatan Um Islam.

Um berita dan sukan.

Um Dalam masa percutian yang dilawat yalah kalau dapat dan cukup dari segi kewangan untuk melancong ke luar negara.

Um Bank Um perkhidmatan bank.

Ni Um saya tidak pernah ada mengusahakan aktiviti atau pun kreatif lah setakat ini memang tidak ada lah. Um Ada pun itu projek-projek biasalah bukan itu

Um Kebimbangan kesihatan yang merosakkan negara biasanya gemuk lah banyak sekarang anak-anak gemuk, yang-yang perlu diambil kira dipikirkan macam mana mau me durang.

perayaan tempatan Um tu Hari Pesta Rumbia.

Awan tempat tinggal Um jarang sentiasa Sabah ni antara tempat yang ada awan yang sangat cantik.

Harapan terbesar untuk masa depan saya saya Um saya mendoakan anak-anak saya berjaya Um dunia akhirat dan moga mereka dijauhi dari musibah dan sentiasa berjaya dunia akhirat dan moga-moga mereka berjaya dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing dan begitu juga dengan cucu-cucu saya itu harapan terbesar saya.

Senang kah senang cuma memerlukan modal dan tempat Um yang sesuai.

Nah kalau ini tumbuhan Um bunga yang Um nampak minggu ini banyak ini Um banyak ini pasal di laman saya pun banyak tumbuhan itu Um banyak bunga-bunga Um antaranya bunga bunga bunga kertas Um tumbuh-tumbuhan tu macam pokok-pokok durian itu lah banyak itu.

Um Rasa gembira sebab kan itu adalah hasil Um daripada wang

Erita dalam budaya. Oh, cerita dalam budaya yang paling saya suka cerita Awang Alak Betatar. Kemudian cerita ular besar dengan kembarnya di- di Kota Klias. Um Kemudian cerita Um penjaga buaya.

Okay kebimbangan saya Um ini talipon bimbit ini banyak Um tapi sebenarnya itu ber-daripada kita sajalah jangan terpengaruh sama itu budaya-budaya luar itu sajalah sebab sekarang ini banyak kita nampak di telepon bimbit melalui Um YouTube dan sebagainya lah.

Pergi ke khidmat bantuan guaman atau dapatkan nasihat daripada-daripada Um daripada orang tertentu atau melalu-mencari melalui internet.

Mimang amat sesuai lah Um pinjaman kicil ini mem boleh membantu memulakan perniagaan untuk kaum wanita kita sebab Um dengan melalui modal yang kicil mereka ber-bermula dari bawah dengan Um mempelajari dulu selok-belok berniaga jadi bila sudah mereka mahir Um mereka akan menambahkan dorang punya modal Um jadi memang sesuai lah bagi saya untuk pinjaman kicil ni untuk membantu wanita.

<noise> Um Ada jinis-jinis tarian. Maksudnya tarian tradisional, tarian laliput, Um muzik kulintangan.

Kalau haiwan ni banyak lah kalau macam di rumah saya tu Um piara ayam Um piara kucing Um selebihnya tu Um kerbau kambing macam-macam lah kalau haiwan ni memang banyak lah biasa lah tu kalau sudah Um di kampung-kampung ini kan.

Ubat-ubatan tradisional dalam komuniti saya mimang banyak lah mimang banyak terutama sekali tumbuh-tumbuhan daripada akarnya, daunnya, batangnya.

Ibu bapa dan juga pihak sekolah boleh saling membantu mendidik anak-anak. Yang pertamanya kedua-dua pihak mesti tau peranan masing-masing, pihak sekolah tahu perannya, ibu bapa tahu perannya. Ibu bapa pula mesti pihak sekolah, pihak sekolah oulak mesti memastikan Um proses pembelajaran di sekolah itu berlaku baik teratur dan bertolak ansur, ibu bapa pula boleh memantau anak-anak di rumah berkaitan dengan kerja rumah berkaitan kerja sekolah yang diberikan oleh guru kemudian memastikan bahawa anak-anak ini mempunyai adab, bila adab tu insha'Allah pihak sekolah akan menjag anak ini baik baik.

Um Di tempat saya apa-apa ja jenis telepon bimbit semuanya beroperasi dengan baik <noise> penerimaan.

Perniagaan yang lebih banyak. Um Perniagaan yang banyak rasanya kita perlu ada banyak perniagaan makanan lah sebab apa yang ada di sini banyaknya orang luar, jadi kita mau orang kita yang lebih berjualan dalam bentuk makanan lah

Masa kicil dulu memang saya bercita-cita mau jadi cigu lah dulu, masa kici-kici dulu. Alhamdulillah bila saya sudah selepas SPM Um apa yang Um apa yang saya minat itu mimang sudah menjadi cita-cita dan saya Um bertugas sebagai guru selama tiga puluh tujuh tahun dan sudah berpencen tahun dua ribu sembilan belas sekarang sudah jadi pesara tapi masih berminat untuk jadi pendidik lagi untuk Um generasi-generasi yang akan datang tapi melalui komuniti di kampung mungkin kita mengajar bukan akademik tetapi kita mengajar pula bacaan-bacaan Quran kepada rakan-rakan yang belum Um berkemahiran untuk membaca al-Quran.

Um Ini tidak jugalah, Um tapi walau macam mana pun Um bajet itu mesti mau dikawal-kawal lah Um sebab sekarang ini kalau tida ada duit susah bah. Um Kalaupun tida kaya tapi sekurang-kurang kita buleh simpan duit juga lah.

<noise> Um Biasalah tadi tu, saya sudah kasi tau tadi dalam soalan sam-yang sama, saya minat Um bola sepak, takraw dan badminton dan sekarang ni masih jogging Um dalam seminggu dalam empat lima kali.

Um Teknologi AI ni perkara yang baru dalam negara kami, mungkin dia ni baik juga tetapi ada disebalik kesalahgunaan mungkin mengakibatkan keburukan juga akan berlaku Um.

[Um]macam mana boleh memastikan memastikan mereka dalam keadaan yang Um beradab lah, adab itu mesti ditanamkan di kalangan anak-anak supaya nanti pelajar di sekolah itu sentiasa bersikap baik. Bila ada adab mereka akan sentiasa dalam keadaan yang baik.